Injé gupalay gan ibaaj mé gacigaam mé kankaan gupalay goniye futook. Bugo gaamé futook, ahu nabajé simiit gafaak aan futook, ahu nabajsimiit gafaak aan sifojiir, ahu nabaj simiit gafaak aan, ahu nabaj simiit soniye gafaak aan guñéén, ahu nabaj simiit gafaak aan guñéén gaat.